Bueno, nicu ca tehua titlacatqueh ca tehua tichahchantih uxa, quichiua miac xibitl yopanoc, ca miac yoyaya ipameh, tlacuatzitzi, chachalomeh, urones, couameh, oyahyayac, uxa pos oyabeh ya behca mo monextiyah, yaha columeh, cien pies, pero casi acmo unca non yulcatzitzi porque yoquimihmictihqueh porque yaca miacten chachantigua, a, necah utiempo amo iyayah calte, amo iyaya giente, uxa quiemah yuncah giente, pues nochi yulcatzitzi, ye, ye yayabeh porque amo amo yehua quimahmati cuali yulcatzitzi cahsi senteh giente, acuilo quimpias nos acocuili yesqui yehua porque yehua quinequih maicu quemeh insehsiel ua tehua ta noihqui tehua amo itniquih ompa mai senteh couatl, noso mai senteh colutl, pos tlen ticchiba tla tiquitah culutl ticmictisqueh, o tla tiquitah senteh couatl noyihqui, tos tlen quichiua yulcameh mejor mocaltechoua yabi moxona ca tec otlacmeh o noso mohoyana cacaltencu, porque tla tiquimitasqueh nicu pos seguro tiquin pos tiquin mihmictisqueh noso tiquimacasqueh ica timeh ua yehua yulcatzitzi, porque yulcatzitzi quimahmati cuali que acuili isqui totzolah